بیور چھِ تالاب بناونہٕ خٲطرٕ ڈیم بناوان یِم پننٮ۪ن عیالَن ہٕنٛز حفاظت چھِ کران تہٕ آب چھِ سست کران۔ تِم چھِ یِمَن مرحلَن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ ڈیم بناوان: کُلۍ ژٔٹِو، مواد جمع کٔرِو، نالہٕ پھیرٲوِو، بنیاد بنٲوِو تہٕ باقی۔